<hesitation> Ra ôhatra oe omby vavy asaiagna mikoragna a, <hesitation> mahafantatra tômpony satria o ndraikindraiky izy regny mahita ôlo mety masiàka zai, fa ôhatra oe tsy tompony, ra ôhatra oe ôlo tsy tômpiny hitany, fa ôhatra oe ôlo tômpony hitany mety tsy amp-tsy-tsy- asiàka izy ai, de ra amin'ny f, <hesitation> ra ami resaka fitiavagna izy ai, tsy de ma <hesitation> tsy de mahay oe lai tompony.